Bwecu run cuidaduma rua yúhu rduxaa'ma rianahla'ma bwín chín dzeeba dahán shnahza'ma. cuneju lóh dahán dhxíchiza burra <hesitation> rianera bwínra dahán ruama yahga dhel dzee. dhel dzee bwín dzítu amaah gutesalah dxiahgama racabuama a bwín dzee hasta dzu'. shbasuama dhxíchiza dhxídhxi nguhla rscaha yáhn'ma nateruh tín lu racabuama. shoran rucah yáhn'ma las tres o la una shoran rscaha yáhn'ma ya xiitu'ra nin naahluh. shnahza'ma biziíhn shnahza'ma dxuacu shnahza'ma <hesitation> nin naluh gwahga rusiama. rua yúhu <hesitation> run cuidaduma gadubica rua yúhu bai